Na'urawol wulnugo nyamdu manga on bedo siga dum ha defetendu, to goddo defi nyamdu mako, wari fewi sai goddo hosa nyamdu mai mabbita mabbode na'urawol wulnugo nyamdu mai, sai wata nyamdu ha nder, kunna dum be lamtarki ngam wulunita nyamdu, kusel ko tamseeje ha nder wakkati sedda wala vonnugo wakkati goddo wulnita nyamdu mako nyama.